ʻAʻole wau i mamua i kekahi paluna ea wela. Akā, i koʻu kanalima lā hānau ua holoholo wau i kekahi haʻupoho lupekau. I koʻu manaʻo me like e holoholo ʻana i kekahi paluna ʻea wela Ua kīkaha aʻe la i ka lani.